Ny karazagna biby matsilo saina fantako a dia: dauphin a, dia amboa, dia rajako koa matsilo saina a. Dia pingouin koa matsilo saina mihitsy izy io. Dia a <hesitation> piso azo atao hoe matsilotsilo saina noho io ny piso raha ny fahitako anazy.